نحب الموسيقى، نحب روك أند رول <hesitation> بصح منحبش نوع من الموسيقى، نحب بزاف الأنواع، نحب قبايليه، الغربي، القبايلي، موسيقى القبايليه نحبها إيه.